Iyo, yang pertama teteruga. Teteruga tu kan di di- timika tu ada kaya kolam-kolam to, kolam-kolam ya kolam-kolam- biasa, kolam-kolam besar ini. <hesitation> itu paling banyak tu teteruga sama ada <hesitation> apa namanya e? <hesitation> lau-lau, lau-lau yang di air. Nah jadi kalo teteruga nih, apa warga tong pu anana setempat juga, tong pu sa pu- teman-teman juga dong sering bunuh juga dong <laughs> sering makan juga teteruga nih. Tapi kalo sa sendiri, sa tra makan. Nah kalo lau-lau ni juga sa pu teman-teman juga dong sering, waktu itu tong pernah mandi to mandi mandi- trus lau-lau lompat dari atas turun itu sudah de berenang di bawah jadi de gigit teman de pu paha dalam air to, nah dari situ sudah sa takut sampe jam yang ada nih. Macam mandi di kolam-kolam ka, sungai-sungai kecil kecil begitu sa tra brani skali. <laughs> Trus kalo moni-moni, betul juga moni-moni juga apa ular yang memang sangat berbisa skali kalo di laut. Jadi kalo mandi-mandi, mandi-mandi- di laut begitu tu <hesitation> lebih baik kalo liat dia tu lebih baik tong sei duluan. Tong gas pokoknya barang de datang, sei! Keluar dari itu laut itu-. Trus yang kedua itu, duri babi. Duri babi yang dalam laut, itu paling sering sudah sa paling sering- kena sudah. Jadi dulu kalo tong molo-molo to, dulu kalo tong molo-molo- sampe turun ke bawah tu salah injak, sio ko bisa menangis tiga hari kapa e! Karna de punya salah satu duri dari pada duri babi tu namanya duri babi e barang itu kalo de su kena di kaki, kincing celana bro! Jadi, <hesitation> sa paling sa rasa itu yang paling- sangat pokoknya sa paling ingat sudah. Karna sudah ada beberapa kejadian yang sa sempat ikut teman-teman molo juga baru langsung kena duri babi ni. Trus pernah air surut masih air pasang surut ka air meti meti- to, tong bilang meti air meti- nih jadi tong kesana begini barang de tinggal di pinggir karang-karang begitu. Duri babi de tinggal di pinggir karang-karang jadi sudah sa salah langkah kemari sa injak. Itu hamper dua dua duri ka dua duri- yang masuk dalam kaki nih. Sudah, tapi untung apa ada sa pu nene to sa pu nene datang jadi sa pu nene kasih pukul pake bambu. De kasih panas bambu itu baru, kasih panas di api kaya bakar bambu di api trus de pukul-pukul langsung ada patahan duri juga, patahan duri babi masih tinggal juga ini. Sudah, sa kasih keluar to! Yang pertama de patahan yang panjang itu sa kasih keluar, trus yang kedua ini yang masih tinggal. <hesitation> satu malam itu <hesitation> manucu skali. Kaki sakit skali. Sudah, jadi sa pu nene datang pukul-pukul lagi dengan bambu sudah de pu duri babi yang mata yang tersisa yang sengatan yang tersisa itu tatinggal to, sudah, kasih keluar lagi. Itu seterusnya tu langsung, yeskon tinggal tenang ka! Sama apa e? Ini sebenarnya tra berbahaya tapi kaya macam ya buat saya sa rasa takut juga sih! Kaya macam dekat-dekat begitu to! <hesitation> apa, ini kuda laut kuda laut ini- karna dulu sa pernah mau molo trus de kaya apa sambil molo-molo to sambil molo-molo- jadi barang de bergerak-bergerak, bergerak-bergerak-sampe dekat saya to, dekat saya- jadi sa pikir saja ini sudah de bisa gigit saya, de bisa patok saya juga ini. Sudah, sa gas keluar langsung, sa berenang dari air ini <hesitation> laut ini, sa molo naik keatas ni gas sa gas-! Sa gas pinggir laut langsung. Sampe di daratan langsung ka. <laughs> Terlau takut to! Panik jadi sudah sa gas!